Crime mi suɓi, igga mi jooɗoo nder duuniya ɗum walaa fitinaaji, ɗum walaa kala crime nder majjum, duuniya ɗum walaa fitinaaji kam, ɗum walaa bone, e ɗum jooɗii jam, walaa hawre, walaa huɗindirki, walaa jokkirgo, walaa suno.